- yani zibdalog tabakhkani ashra sihiya, lakin tar galia siertani koa galia, zeitalagaimo <hesitation> zeit yani rakhisa, bas <hesitation> manog fa ashringo yani kabi fa odikajekomo fa weka alakomo yani lakin galiainogo zeitlog tabkhero.